உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு போதுமான தூக்கம். அவசியம் போதுமான தூக்கத்தைப் பெற உதவும். சில குறிப்புகள் இங்கே உறக்க நேர வழக்கத்தை. உருவாக்குங்கள் இது தூங்குவதற்கான நேரம் என்பதை. உங்கள் உடலுக்குக் காட்ட வாசிப்பு தியானம் அல்லது. சூடான குளியல் போன்ற அமைதியான தூக்கத்திற்கு. முந்தைய வழக்கத்தை உருவாக்குங்கள் உறக்க. அட்டவணையை கடைபிடிக்கவும் உங்கள் உடலின். உள் கடிகாரத்தை ஒழுங்குபடுத்த வார இறுதி நாட்கள் உட்பட. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்தில் படுக்கைக்குச். சென்று எழுந்திருங்கள் தூக்கத்திற்கு உகந்த. சூழலை உருவாக்குங்கள் உங்கள் படுக்கையறையை. உறங்கச் சொர்க்கமாக்குங்கள் இருள் அமைதியாக. குளிர் சுமார் வசதியானது ஆதரவு மெத்தை. மற்றும் தலையணைகளில் முதலீடு செய்யுங்கள். மின்னணு சாதனம் இல்லாதது டிவி கணினிகள். அல்லது ஸ்மார்ட்போன்கள் இல்லை படுக்கைக்கு முன் திரைகளில். வெளிப்படுவதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள் திரைகளில். இருந்து வெளிப்படும் நீல ஒளி மெலடோனின் உற்பத்தியை. அடக்கி தூங்குவதை கடினமாக்குகிறது படுக்கைக்கு முன். குறைந்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கு திரைகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கவும்.